Ēnukuréén inja ligéén ligéén épalool énukuréén bakané néni sinukuréén sanja sijing mé fatiya aw béñoow énukuréén yo nébaj gulé néŋaar gulé gagu néjoow éligéliil buling bun jaraam guju bujing nak ujahoor békaan békanoro sihajohil nang éjoow bujing bébajul muting bu gafoop; nang sinukuréén sanja siyiit mé éni sibaj gulé béŋaar gulé gagu bu galigénil buyiit kun jaraam guju nak guyiit béjoow bu gafoop yo écilmé nilobi énukuréén inja éligéén ligéén épayo énukuréén waaf.